<hesitation> Gne gn'andro agnatin'herignandro, misy eo ame fito eo zash izy da ao gne alasineny, gne talata, gne alarobia, gne alakamisy ao gne zoma, gne sabosy gn'alahady.